Mbi ba ko nen bichuo, bichuo anyi eshian, a a bong ganyi ke dikan, a-ba sab ganyi, a sab ganyi gbad, <noise> a-tu amu omu kikwa a-fe ganyi, omu o fyi a-yip a-fe ganyi, byi be a-nwad a a nwad gbad, a-yip a-tuu a-ram. Kasu gbad, a-tiem burang a-rdi. Bi mu to ne kasu nke ba da ko ganke nnimntuk, nnimntak mun anyi kasu nke ka da nyin bated ten. banyincheng chuoo, ka-nyin kambe ne banyinyi, a-ram onyincheng kasu anke, o-o tígè to o-rab o. a-chi a-yip kanke to, a-jyi kamu gbad, a-a man a-jyi kamu gbad a-chi kamu, a-man e-ram gamu o-yen mu yeye, a man e-ram gamu ene, a-yip a-fe ene a-yip a-fe ge nto kasie atcanghe, a-chuap kamu ke kasu, ka to, anyi busu mbuten mbu boki Bi muu ne nke ba da ko kanduge a-man a-ram kasu anke, kanduge ekere, a-danghe kwa kanke gbad, a-aman a-kwa kanke gbad, a-yip kanke a-da ram kasu to. Busu bu-jie azong mbu be byi muu ne mbu nyin ke Boki o chichi kasu to mu o-da nyin baned Boki kangkang kangkang byire mbi akwu gbad, ba kong gamu eruru, kasu eruru nken, a-man a-ram, a-jyi a-re eruru, a-bong ke dyikan, a-ba sab kanyi gbad a-sab ganyi gbad a-so ganyi ke omu, a man a-so ganyi ke omu gbad, a-yip ganyi a-jyi, a man a-jyi ganyi, a-nwad o mu, a-yip a-jyi, a-jyi ganyi gbad, a-ram kasu eyen, gbad after a-soge bidong kasu gbad, a-soge bidong kasu a-ram kasu ka-fyi ka-fyi ka-fyi. Ke nkulekiiru eshian anyi nke a-da yip ganyi a-fe ke kasu eriru. Eruru anyi ke a-da yip ganyi a-fe ke kasu eruru, e-fyi fuad, a-ronghe bakwud a-shuu ganyi a-ti, a-fa kankang, a-kye nang ye nang ye o-rgi. Kasu nken nke ba da ko kanke nen eruru a-man a-rdi kanke, ke-e byi atci a-fe, kachi okped o eyie a-chi kped e-kie. Anyi ki chi kasu nki ki da nyin, ki da-be nyin ke bikim mbi ten mbinen, ke kasu nke nen kangkang den birding to mbi a-da nyin baned, azong birding mbi a-da nyin baned anyi birding mbi nen. busu mbun mbu e-n-bin nen kangkang, mbuu ke a-da ri baned chuoo. and baned chuoo ba a, buan eten mbe be akwu kijii, buan eten chuoo mbe be beh fuun nyin ke bise ba a nyide azong eshian anyi ke ba man ba baa nen wa bane eten bato, ene ke bida ram kanbyi, e-ba man ba ram kanyi ba rdi ne ba kped e-nyid kizong busu mbu nen busu mbu nen anyi, busu buyen mbu ten mbun mbu bise, mbu bise Bu mu ne to azong birding nyi bi mu bi-rdi nyin ke bise, mbuop kashu birding, or ochichi kirding nyin ke bise nyin nen ba-kong ga mu nen, bikwu bi muu ne otcin-oned-kikwu bi muu ne bikwu mbyi ba-da ko gambi nen, ekit, bi muu ne bikwu mbin kankang mbyi ba da ko gambi nen ákpúkpòghé bikini mbi nen kangkang a-man a-sim gambi gbad a-fu gambi byi muu ne kikwu nki ba da ko ganki nen, kikwu anki kifun kameroon, ke-e be nyin to ba to bi mu bi-kwon ganki nen. A-man a-kwu a-ba tu eso, a-tu eso kangkang ki-kwa, eso e, a-yip ganki a-fe anyi ke eso kikun anki kí bé. Ki man kíbé gband, ki buan sheed nang ye a-fum a, kyi kankang kankang nang ye o-kwu rdi bi ram ganki kě etce. Kirding ki ko to nki ba da kong ganki ètcě, ki shuane a tung kanki ke ke nikurukwu, ki kwu gi byi ne tcifiring e-e jua, a-yip ganyi a pwu kangkang kangkang ba-rdi etce anyi to ba-a man erdi ganyi ke nzizo. Azong birding nyin nyi byi mu byi rding, be muu ne kizong birding mbin mbi byi da ko gambi nen burang akpu, <noise> byi fa ga mu byi yibing ganyi byi-sim ganyi gbad, ayip ewai a-fe ke omu a-man a-fe ge omu e-ri atci afe or achad ewa anyi e-jua a-yip ganyi gbad a-so ganyi gbad a-bii gambu, ban gbo bangbo bangbo barang, burang ambu buu bii kangkang kang a-fim a-kyi nang ye nang ye mu mu o o-rung o-rdi gambu. Birding bi jie chuoo but kini nki a anyi nki byi mun byi kpang, biru mbiji nang ye nang ye, nang ye nang ye mu o o-chi-kiru. a-man a-kpang anki na erenghe nsed ke <hesitation> nki ki shuom kisim akwu kiru anyi chiom nki nang ye nang ye mu o fwung ganke a-man a-fuu ene kangkang kangkang, a-chi nkere o-fyi mu ba da ram kiru anki a-man e-ram ganki ki ram-ram, kiru anki a-man e-tiem ganki ke buram, kiru anki a-man e-rdi bitce kiru anki a-man e-fua nki fua fua Be di mu ne chuom nkyi ba da ko to benkwa. benkwa a mbi bi mu bikwon kamki, e-ki man ki kan from ka a sin nke a-da fe, a-man a-sim a-fe kise, ki kan ki bire ochu, ki chi <hesitation> nke anyi Ki man ki chi di sa, kangkang a- da ked kanki, nkere o-fi a- ba pwa ganki kangkang a-ram a- nam mbid or a-ram e chu, a-chi <hesitation> bakwed a-yip a- tib anyi <hesitation> ke kenkwa anki nang ye nang ye o-rdi, bod kirding wa kenkwa, ba ned chuoo keh nyin kambe and bafii ba- nyide, ba ned elẽn ba fii ba nyide bi fuu anyi ochi chi kirding ene, a-a da ndi kenkwa chiom nki ko ke enyiana biko nki ki da o kye <hesitation> kizong chiom nki, bi da fu ki kyi o busa, ki chi o a-kwu wa keh re. a-a da rdi kirding anki, kiked ki to ki fii aki a-da man eja chiom anki ke enjiam biko eyen, ki pang anke ke enyiam biko e yen te te a-rdi chiom wa kekkwa. chiom to ki ko nki byi muu byi kong kanki. a- man a- rdi. kenkwa. kenkwa anki ba man e-ram kanki ke mbid a-ram kanki a-tcibe ne kaasen a- ram kanki a- tcibe ne etci a- ram kank. Bi muu to ne chiom nki ba da ka oka ke nkurung, kehkore, akini nduge, a-man a- ram ba ram mben gbad nto a- tiem burang kiru a- ram kasu kehkare, a- tiam <hesitation> burang kiru a-ram <hesitation> eruru, a- tiem burang ruru a- ram nimnkuk, a- tiem burang kiru a- ram bichuo. bi rdi gbad ke busu ambu, kangkang baned, nang ye nang ye, o-kyu ne ojieng nke nki anyi, ke birdiing mbi o- rdi Otcin- oned o- nyung o a fud abuo o, a- man a- ram burang, a-ram kizong kasu ndin, ndi a-nyid a-fu, kizong kasu ndin, oned amu o-fii oo-ring kangkang nkere Or oned amu kiked nki muu akwu o-fii o-ring kanki o-sed o o-Fu me mmu mba ditce ndin o. nto otcin oned o-nyung o, a-da tcen kaaru bab bab bab bab a-tiem kanke kanong kanong a-chi ka a ru ankē, kasu nke ko nke bá dá kô to akiñdê kasu ke ko nke ba do ko kenkpan, a-chi kanki ene bab bab bab or ba kong kanki èdèrê a-chi ene bab bab bab bab, a-kyi otun oned amu o-rdi oyen o-kyu ne ojije, ne ba see a-buo ke ba pem ba kped e-pem ba pem kang kang, ba juo, ba jye ba juo, ne ba ri kang kang nang ye o- ko bunyin dyitiem Nu a zong birding ayie o, nyi be bi mu biram nyin, nyi bi mu rdi nyin, birding bi to, a a ri ke bi ré bi to mbyi nyin ke ese nyi ten. Ki nyin o, a-ram kiru a- pwo onyi otashi